اهم حاجه ارص الشنطه صح عن طريق ان الملابس أطبقها حجم صغير جدا <hesitation> لو ميكب احطه كله مع بعضه لو احذيه أبدا كل اتنين مع بعض بطريقه كويسه برضو. اخد بالي من الحاجات اللي ممكن تدلق او كدا ابسطرها و أبدا في رص كل حاجه مع بعضها ، الملابس مع بعض والميكب مع بعض و الشامبوهات مع بعض ؛ وهكذا.